Püksitoroq tulõvaq kõrdamüüdä ärq triikiq. Tulõ häste sirgehe pandaq triikmislavva vai alussõ pääle, et kruntsõ sisse es jäänüq. Ja sis edimält üts siir ja sis tõõnõ siir ja. Omgiq valmis jalgapandmisõs.